طبعاً على حسب نوع هاتفك ،إذا كان أندرويد راح تخش على جوجل بلآى ، إذا كان أيفون راح تخش على الآب ستور وبعدين راح تبحث على اسم البرنامج الى أنت تبغى تحمله ، و ام- وبعدين أما تلاقى البرنامج عليه أى برنامج من الأثنين هادا اللآب ستور أو الجوجل بلآى ، راح تظغط على كلمة تحميل، و راح تلاقى البرنامج أتحمل معاك بعد ما يتحمل تظعط على كلمة فتح.